Akonewele aɣla muani? Kemewele aɣlaa, ɛbɛkeowele aɣla; yakutuyɔ udzovi keoweleaɣla; yakutuyo ebe keowele aɣla; yakutuyo otili keyoweleɣla; yakutuyo ebevi kuu alu kekeleevla keoweleaɣla kɛyoweleaɣla kɛyoweleaɣla. Mɛ afoweleaɣlɛ mua yetu <hesitation> yetodzi muani! Gbaŋ, yadu naɣlɛfuali ma eee etsukuaɣladu mɛkabuaɣladu male kekosu mu ili nadu ifobotsolikɛɛ? ili nadu aɣla ifo ifomi atalili kɛɛ, kɛkɔsu yanu aɣladue ni kewelema; ewelema mɛ kǝlieto, kɛdi ewelebuala, mɛtsefuaniɛ magbo tsitso, magbo tsikele amɛke tsakutsiyo ɛbɛvi ɛbɛ aloo otilie aloo ɛ udzovie mɛ kɛmaku esiwele makɔsu muaɣlɛ mua alietu alietu buala mɛ afusu ivlezu ivleʒue bua kɔtabi aliɛtu paseke du ɛkafunu ayla kolietu lake; meebiafɔʒa la mɛ edu la yuivleʒue buaku alietu laye. Mɛ ayɔ mesuwa aɣla, maɣlalifo alietu laye. Mɛ ayɔ mesuwa aɣla, maɣlalifo aliɛtu kɛ; meekosu yanayla amidza kplo alie mu muenafu kɛmaza ivlezua mɛ yakatu wele buala mɛ yaɣla yakutu yɔaɣlɛ mɔbuadu na yanɛkuɛ kaaaduɛ aloo yɔbuadu nu ɛluli ɔlɛ ɛlueluelu ba atunu wɛ yɛlɛkafu nu aɣlali kɔ lietu kɛ kewale buala ɔbuɛbɛ la newele buala kɛyɔ ivliezue buakaliɛtu koosuwu aɣla kaɣla kɔwli kɛ.